عن نفسي بحب أسمع لأنواع كتير يعني أنا مبحبش أسمع لنوع واحد يعني أنا بحب أسمع نوع مزيكا الهادية العادية وأحب أسمع أغاني أم كلثوم أغاني كلاسيكية وأحب أسمع أغاني الراب وأحب أسمع أغاني المهرجانات فا أنا بحب كل أنواع المزيكا بس أنا بحب أسمع يعني لناس معينة يعني أحب مثلا الراب ويجز أو مروان موسى و عفروتو أحب اسمع أغاني عادية لشيرين وهكذا يعني.